Haw nga da Hincin d'i di ngey kwaay, Hincin di nga kwaay to non kulu kaŋ ago d'a ma kwayo jinde kaliŋ ga maa aga soobay ka hẽ, aga soobay ka hẽ, hẽeni foo noo aga te hẽeno din no kaŋ d'a gan te nima bay don a di nga kwaay m'a g'a se no Hincin goono ga hẽeno din te. Haw mo, d'a di nga kwaay, niga maa aga hẽeni fo te d'a te hẽeni fo sintina ga, to a maa kwayo jinda, kaliŋ ma ye ka di ama ye ka te afo. To a goono ka sosoro ka ka ka maanu kwayo don a di nga kwayo maa gaa se. Amman da manci kwayo no, baa a ka, a si hẽ, kaliŋ ma di aga di ka boora casu casu a si maanu bora. Amma yaadin no Hincin nga da Haw goo da. Da i di ngey kwaay, non kulu kaŋ Hincin di nga kwaay, non kulu kaŋ a maa a jinda to aga hẽ b'a windi banda no kwayo go, d'a goo windo ra haray kala d'a maa nga kwaay jinde, kaliŋ ga maa Hincin ga hẽ. Haw mo yaadin no agoo da, Haw non kulu kaŋ a goo d'a na nga kwaay fonnay kaŋ giŋ ga noo ŋwaari, a giŋ ga noo doobu, a giŋ ga noo hari lokaci kulu. Niga di Haw baŋ kaŋ ga kulan da lokaci kulu nga no aga maana, a gaŋ kwaay bay. To yaadin no i goo da nga da Hincin.